Ti yoko, ti nima, yoko kuii, ktijan ngu kiti xa'a ña kini tonro na xaá ñati, na chiko ti yó ta nri no ka ñati, kiti nimajan, yoko jan, sanjudujan kini ho ti, ta kini xa'a ñati na ka ñati ta xakotua na kata yó taka no xati ta na kanio tatati tadanguan ni keti kuanti ana kanio ho tatati ta keti konti tadutia kitjan tikiño tikiñoyo dakudu iniñati na kuchio ta ni nachutu ton ni tikiñoja ña kó'o ixao a ña dita ixao aña yuxa xhió, anriguan ta tikiñojan kini nra chonti nachutu tonti kó'o xó ha kini anra chonti nrada nri to ho kanioti tada nriti chí toko ta ni narvati konti ta ni nrini.